לוּכַּאן נְכוּן חַשַׁרַה נְהַאר וָאחֵד נְקַדֵּר נְחְ'תַאר נְכוּן נַחְלָה חִית אֶלְנַחְלָה כַּתְשְׁתַאעְ'ל בְּזַאף וּכַתְעַאוֶן אֶטְּבִּיעַה בַּאש תְּזְהָא אֶלְנַבַּאתַאת וּכַתְעְטִי אֶלְעַסַל לִי לְדִ'יד, כַּיְעְ'זְ'בְּנִי אֶתְּנְזִ'ים דִּיַאלְהָא וְאֶתְּעַאוֶן לִי כַּיְדִירוּה מַעַ בְּעְצְהוֹם, וְגַ'אִי יְכוּן מֻמְתִע נְשׁוּף אֶלְעָאלֶם מִן מַנְטוּר צְעִיר וּנְתְעַלַם כִּיפַאש כַּתְעִיש הָאד אֶלְמַחְ'לוּקַאת, אֶלְנַחְל כַּיְבְּקָא שִׁי חַאגָ'ה לִי דָרוּרִיַּה פֶּאלְחְיַאה.